Kiau nteu naue biu ntsjijiñ gua xñiu natsau biu ñkiue naue najuts kapiey y ya naañ ntuns bijiy ya kagua kameje ru nchiaut kagua kameje ru vas y tu bijiy biu nauits biu kampiey lames y naue biu kapiey y ya bijiy njuande naue biu ntsjijiñ biu ntsjijiñ naue gua xñiu namiñ ru kji y ya naañ ntuns naguel campuy natajau bajau naguemp stakat naguemp meje biu ximpiemp y bijiy ya naañ kagua skameje nkilalung kagua kameje biu ntju ñkijily y natajau y naguemp naguemp naguemp stakat njuande y ya ntu nkual ru ñkiu talung nauul y ya naue bajau y tu njuande nauis y ya naañ nauits ru mjienaguajañ nauits ru mjie y bijiy ya naxijiñan kiauguan nanaunan biu nmje ru nji bajau batujuly kun ñkiutalung kun lju y con dapay naguemp meje biu ximpiemp y bijiy biu naue y kun nda tas kapiey najuaaun y ya naañ ntuns ya como stampay y bijiy ya kiaunaus ruaja ru mjie naguemp lju daua y naue mjie daua y tu kagua kameje ru papas y naguemp. Natujuly bajau najus ruaja y naañ natujuly y bijiy naue ru mjie y ya naguemp y natit bajau ru ximpiemp natit dapay natit stakat natit lechuga y bijiy que ya naañ naui biu kampuy napal y naui kampuy ru mjie y bijiy que ya naañ ya kagua kamejent ru xiljia pje ama peng y y bijiy ya que gama nakuasp kantau ru mjie nakuasp ruaja ru lechuga naañ dapay stakat lju y ru papas yru gañchiy bakat y ya nakuasp meje ya ru ximpiemp nauits ru xiljia kute kuajau y ya naañ kue nda tsaue rnu xiljia napa ru nuey bijiy que ya naañ nanaunan y njuande naue nda tas de kapiey de kapiey danas que kian kueje ru danas que chiñi que lami nasant bajau y nauep kara gusí y bijiy najuaudan biu nmje y ya mas dateu bijiy ya kue kiau tsatsau biu ñkiue y bijiy ya. Lo que nañjieng ru mjie tsapat kue tsaguemp kun ru kji kue tsanaunan kun ru ñkiutalung y naue nda nda nda fideo naguemp dapay stakat y meje ru ximpiemp kamen y dibiejent y nauep kañki ya nague asta que mjau nai ya gata tu bijiy ya natsing y bijiy naue nauep ru ximpiemp bajau y njuande nda kapiey kue tsapal kante y para que nda njau y porque ya mjau matse ya mjau dateo ya bijiy laiat nep kapats nep nda njau y ntuns bijiy bu naue kiau nteo ru xhijiñ y bil karnu ma naue y bijiy napia ya biu dateu y dateu naue ya pur kapiey najuaun y nda p nda nmje y bijiy bu nai y bijiy ya nanteu ya biu ganu.